सँडपेपर किंवा पॉलिश पेपर योह एक दांत आणि खरु खरित तश्लो पेपर असता जो मिस्तांग कडे म्हणजे कारपंटारंग कडे आणि गारगीं खूप मदतिक येता आणि अश्या जाग्यांचेरात तो खूप सापडता। येचो उपयोग <hesitation> खरपून पेंट कडपाक, कलम काडपाक, खायचिय वास्तु नवी करपाक, पॉलिश करपाक, लकुड तासपाक अश्या रितिन उपयोगाक पडता। कायाय खरु खरित असता ता येच्या उपयोगान बरा बेकी सुलसुलित जाता।